Hando de, fsaanti fntíiti ma fe gí fjaa, ndi fjaa fe yaanti mo haji ma fminda a tinan bin. Ndi fmindi yaanti ma haji ma, fsuruga a ttinan bin. Ndi we yaanta haji ma, ndi ftasal ngi mo fegí flúla, basgo bâ ñóbi ndaani fúladú. Iyoo, fjaa fe gdaatu, te hando, bâñób ndaani a ɓaali ma, bâna ñób ma ndaatu, he fmindi fo fe fana, mbolo gbúuta bég bà fi ruŋ siim, beso bindaŋ ma bindúba bég siim fmindi ma. bâan bindaŋ bég fana gbúŋ bég siim fi gbúuta bég bà ruŋ siim fina fsuruga fommu. Fúli fe ñi ma nsaanti bommu ngi hú ma ngí ngi gduulu gí ma, nga anínna andaŋ hiindi ma fana, hi binyaa bo faatu fana he siim fúla. Gbiina alíw ma, bég fana mbolo bàa bà bémbeg ma bâgba gi ngi fi ma nduulu big ma nyaa wi, binan saanti fina fsaanti ma;